Chinanin sagale ishin lila nyathu sagale suuni akaa sadhethi Khan hingethi unn huu yedheni tan tonnis yedheni fujiani yedheni bunan yedheni jang shuu yedheni shan dog yedheni segg shwani yedheni aminen tokinen serge chang dhub ammo sagale ishian thaa birrinii jang kwisha suuni eee hu young yedheni huu young